A na tsi kjia chujni na <noise> xrancho bangia na xi chunda yaa th'a ana chanua na thana na guthe na nthe ya sala deporsi tju nanu xri tsuthe'e <noise> thjo nanu deporsi tsuthe'e thana tjuna nanu u the naa gu the chrina nya ng'e xra chuxia'ian nge bueno jainxi tha tsiga ngai jno ne thujini tha tsue niu the thuini thue ni xi jma tho yee jma tsiche ya xrejni sa <noise> thana jana nuna'ia xra thi tsuthena ntha ntharu'a na tsi ba saya ja segi jni ndaxra hasta nchera ya xra tsi sixien nie nitseyie ni na nthie a xingia the ndatsuth'a ro nda xe ndui xetu'u nano tju nano na bajena febrero para marzo ya ntha thi suen presentacion para abril u ntha thi uthena apena ntha <noise> tjo nanu o yo unitjo ntha u thena <noise> thana re richa jna je the che ixi na nthara uu raju'ia ntheta thi nde e tsa gu xra na nchixi'a xa nche xa xra la e la xraguxra na xra jina na xra xila pero guna tjuna nuna batjona no ntha the u thena <noise> nixi na na xra thi tsuthena xra jintha nthu xentha nuixe giia sala nue'e ni xra thi tsuth'i ne. Jila hasta ntha nue xan ntha ge nui xi ji thechu xe ji pero ya sale nitja thi ni ixi xe ni ni xra para cha xra tjingi nchena gi pero ixi ya sala thu nexe gaxi jma tsi chi thena nchi jma tsi thu thunga nu nthe suji tha tsue'a nuthe rucha ya ra xra thana tju'u na nuna thi thi bithuna <noise> chana nua jo thana bithuna chana thi juxana xi puramente nia puramente ngee ja nja puramente ngie ya june'a chana be'a chana nthanthera chana jila ya mexe <noise> xan <noise> ka yoo na nu xan ka nanu xan xan kanuu nano thuth'i ji <noise> o ya sale deposi nchi nchi ni ntha thuthe'e ni <noise> sigun xra nchi xra <noise> nchigu nthue nie xi o niu guxrinthi pero na xachja thu thu xinthu'i na u thena. <noise>